अ आंगु खुशी बच। कि <noise> अनु कविताओं बारे बत्याजीद हमेशा त्यार नीच। कि प्रशन लि एची, ग किनु उत्तर लननो कोशिश लनतुक। धन्यवाद, ग किनु कविता जीवनऊ यात्त्राऊ बारे पुछेन नो गयाच। हदू कविताऊ कि <hesitation> जीवनऊ यात्रा बहुत ही सुन्दर तरीके वर्णित लानलान तो कि आंगु रिगतोईया, की हुद कविता लिखन प्रेरणा हामच बच। अच्छा होदू कविता। ग आनु जीवनऊ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव बेरंग लिखेच। अनु पेरुंगाऊ साथ लंबी यात्राऊ बीमो फैसला लनन तुक। होदो यात्राऊ दोरान अंग जीवनु यात्राओं बहुत कुछ सिख्याख्या अंगु। ग खिगेक आंग अनु जीवनऊ यात्राओं उतार चड़ाओं बअच, दोनि पी गस कभी ली हार मानेने। दो कविता अंग होदो अनुभवु प्रणाम नीच। वाह बहुत ही सुन्दर नीच। किनू कविता, किन कविता अनुभव गहराई भावनाऊ सच्चाई दिखेच। किन कविता वाली ओबल निज ग एली पढ़ेन गयाच। किन आगामी रचनाओं प्रतिक्षा लन्तुक।